أنا أختار أكون طائر مثل النسر؛ فالطيور تعطيك شعور بالحرية، لأنك تجدر تطير فوج الجبال وتكتشف المناظر الجميلة، أستطيع إني أشوف العالم من الأعلى و أستمتع بالشمس وهواء الجبال، كما أن النسر يُعتبر رمزًا للجوة والشجاعة، وأحب فكرة إني أكون فوج الجميع وأشوف كل شيء من بعيد؛ بيكون يوم رائع أعيشه بحرية.